واکیووم کلینر یا برقي جارو د کورونو د سطحو د کثافاتو او دوړو د لیرې کولو د پاره. داخل کې یو موتور لري، او هغه موتور هغه پکه یې په حرکت راولي، او فشار رامنځته کیی او هوا داخل ته ورننباسي او د دې پواسطه کثافات داخل ته ورننباسي او د فلتر نه تیریږي مخکې له دېنه څې کثافات بیرته خوسي سي، کثافات دننه پاتې کيږي.